अगर हम किसान हईं ते हम्मे ए जानकारी होखे चाहि कि कौन फसल कम पानी में हो सकेला और कौन फसल खातिर जादा पानी के आवश्यकता पड़ला। <noise> सूखा के समय जब किसानन के कुछ समझ में ना आवे ते कम पानी में पैदा होखे वाला फसल उगावे के प्रयास करे के <noise> चाहिए। कुछ अइसन फसल बाटे जौन कम पानी में उगावल जा सकेले जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो और दल, मसूर के दल और उड़द के दल ए सब कम पानी तैयार हो जाला। जोन के ट्यूबवेल चला के या पोखरा और नदी के पानी से, पंपिंग सेट चला के सिंचाई के, उँहन के तैयार कई के जाला जा सकेला। <hesitation> अगर सूखा लंबो करला तब्बो जोन गहिरे पोखरा और नदी रहेला उहा थोड़े बहुत पानी बचल रहेला जोन से आवश्यकतानुसार सिंचाई कइल जा सके।